ابھی جو یہ ہمارا بلینڈر، مکسر ہو گیا، یہ ہمارے بہت کام آتا۔ اب جو ہمیں ایسے کچھ پکانے واسطے رکھے، بریانی بریانی یا پھر کچھ بھی کھانا آنا، تو اس میں مسالے لگتے۔ مسالے ایسا، کھڑے مسالے ڈالنے میں جو کہ بہت پرابلم رہتا، مو میں آ جاتا آ جاتا۔ وہ برابر اس کا ٹیسٹ ٹیسٹ خراب کر چھوڑتا۔ تو اس واسطے آرام سے اس میں ڈال کو، مکسر میں ڈال کے، بلینڈر میں ڈال کو، اچھے سے جب مکس کرتے، تو اس سے اچھا کسا پاؤڈر ٹائپ بن جاتا۔ پھر پانی وانی ڈال کو بنا دیے، تو ایدم ایسا لیکویڈ لیکویڈ ٹائپ ہو جاتا۔ تو اس کو اچھے سے کھانے میں ڈال کو آرام سے پکا سکتے، تو وہ بہت فائدہ مند ہوتا۔ ابھی ایسا ہمنا بہت کچھ ہے، جو کہ ڈائریکٹ کھانے میں پرابلم ہوتی، تو اسے آرام سے اس میں ڈال، لیکویڈ مکسر میں مکس کر کو پاؤڈر بنا سکتے۔ بھی اسے ایسے کہ بادام آدام ہو گیا، کچھ ہو گیا، اچھے سے مکس فکس کر چھوڑے، چاکلیٹ میں مکس فکس کر چھوڑے۔ بھی اسے دودھ میں ملا کو، اس میں ملا کو آرام سے پی سکتا آدمی، مل سکتا۔ پاؤڈر بن گیا وہ کو تو بہت اچھا ہوتا۔